<hesitation> په لرګیو د خوراک ګټه به <hesitation> د یو نوی تجربې ترڅنګ زما په نظر دا وي چې موږ به په خپل غذا باندې کنترول ولرو او ډیر خوراک به نه کوو. او همدارنګه د چاقو او پنجې ګټې زما لپاره دا دي چې خوراک په هغې باندې ماته اسانه دی او همدارنګه د هغې د نظافت په اړه هم یو څه اطمینان موجود وي.